मी फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स असात जाल्यार छड प्रेफर करतलाय किद्याक तार प्रेडिक्टेबल रूटीन असात जाल्यार ती ड्युटी कशी दिस्ता आनी मथ्यार्चेर खूब प्रेशर येता आनी खूब त्रास जाता फुडळा काम करपाक सुधा मान जाईना। आनी सड्डी काय सगळेच दिस संके नस्तात जेणे करुन एका कारण खातीर सगळो रूटीन हलांग शक्त। येच्या विरुध फ्लेक्सिबल शेड्यूल सडित बरे पडतात, आपल्याची कमाई जातात आनी टखलेर छड लोआडाइ पडाना। आनी तेच्या मदी आनी मका जाई ती कमाई करुंग शकतोव।